Este cepillo mespatä watyän ntze'u äjtyä ntätz, wa'tyä este cuando cuando cuando ät käma'ät'ijna ni cepillo ni pasta ntatä ispäkpa, entonce ya yäti ispäkpa'ntä pasta, ispäkpa'ntä cepillo äjtyä ntätz'kota, wa'ktyä nkomeju, wa limpyatzäjku, wa'k jana kejku äjtyä ntätz, wa'k jana putzpä'u, titya'maju entonce jetkyota servitzäkpa pasta y cepillo, y ya este entonce ya jenä wa ijtu popo äjtyä ntätz, wa'k jana pu'tzypä'u por que por que protejetzäkpatä pasta'.